Kuba mbaire neyenda kumanya zente zenturukya bulimwezi nenfuna akatabu wokuhandikaga ebintu nkora, nezihandika nukwo omwezi bwegukwika, nembarabaramu neigaita nendora zenkuba nkozeseize.